<hesitation> eka ba andu awo nwoo ayi are ta ba aa si aa yi awa ala si aa la eba ba aa ri algo ma endga yi arewwi mi lo omba aa mbo kama moandga nwo arewhi ba ototno la ba nwo losi endga mbo akwai <hesitation> usku la ba moadga ala la kala moa engu alu kwa endga la mbo nga mo mbo ba go akwai anmu endga ya bma lu kala a endga endga yi mami anmu endga aly eme la ba aa la lu kala endgu le go nga zhyin <hesitation> go enzi are la bo aa zi kena so chuku kahe nga enga ayi are ta ba la zi aa izii <hesitation> mai sama ebme ko abu ambo ngii abu go aka grei oba odne awo ba abu mi lo la si algo ba nwo si algo di abu lo kowone mbomba nwo ba odne nwo ka la tspu nga la nkre ewre la nkre ewre nga ta onmo tontonmo abu mi lo ayi nwo da nwo wo ari la ba nwonwo lo si algo dan ayi nwo ta nwo ba do eshi. <hesitation> aba kpo ekpla kyen nwo lula kai ko abu ambo nwo lu la kai abu dzu tki domin abu kpo eshi ayi enzi go anma ba arewhi edzi ngi aba ba arewhi mis lo ga lu la kaikai abu taba atnu aa mbo ayi enzi are la bu aa wo odne kala aa mbo ayi enzi are la bu aa wo odne kala aa kowene ombamba nwo zgi edzi oba mbo abu mbo avye nwo akakahelo mbo ebme de e vye mboo amma de yi decewa anwo arewhi ngi da kpo aya wu moi chuku kahe nga ebme ayi nwo are banwo are lo <hesitation> nwo kpo aya la wu mo ibu mbo yi kami lo <hesitation> endga mbo ayi kaka mi lo mbo ngabga so chuku kahe nga e ebme ayi are la b aa si aa la zga odne chuku shi nwo kpo aya la wu aa abu mbo kakahe lo endga mbo ele go enzi moandga mo aba aa la aa kpo ekahe aa kpo oba mola naa ba kpo owo ba mo lu aa ebi ba ta aa yi he awo daidai mbo mo lu aal zhyi kre chuku aga mola agrio nga mo laa ayi moarewhi la ba ma da dze ka mo omba aa mbo duka.